E wu kintij este este wu komiid pri mercado k'olik este kaldo rech ak' k'olik kaldo rech este ti' ti' waakx lo ke es es kaldito ajwi' atraves este este wu jnob' ajwi' <noise> jun kaldito rjil ochenta quetzales i eso kirb'an kompartir <hesitation> ruk' familia ruk'nk'jol <hesitation> ruk'nmya'l i alotros nxq'ajlob' wachi' kinchuknik wi'.